פאלחקיקה נفضل נכון עלם משהור, חית אלעאלם תאיעאונ באלעלם דיאלו פאתטוור דיאל בזאף דיאל אלמג'אלאת עלא חסאב אלמג'אל דיאלו, אלמגני תיבקא ללמגרב שי حاجة זווינה ולכין לללא, אלעעלם אחלסן כאנכתאר אלעעלם, והי רא סורה סורה, לי משהור כעלם רא פחאל אלמשהור כפנאן. ולכין.